دوجے گرہ تے کولونی بناؤن ایتھکل بحث اک مشکل مسئلہ اے۔ جو کئی قسم دیاں صورتحالاں تے پریشانیاں اکٹھیاں کر دیاں نیں۔ حالاتاں دا اثر دوجے گرہ تے کولونی بناؤناں نال ترقی ہو سکدی اے۔ تے گلوبل حالات نوں نقصان ہو سکدا اے۔ جا زمین دے جیو نوں اوہناں تھاواں تے لے جا کے موجودہ توازن نوں توڑ سکدے نیں۔ جے تر اسی کولونی بناون وچ ماحول دیاں چنتاواں نوں لیکھ وچ نئیں رکھدے، تاں ایہہ اکولوجیکل نقصان دا کارن بن سکدا اے۔ بالکل اوس طرح جی میں زمین تے ہسٹوریکل طور تے انسان کالونائز بنائی گئی سی <hesitation> سنسادن شوشن دوجے گرہ تے مول سنسادناں نوں شوشن کرن دا خطرہ وی پے جاندا اے۔ کیونکہ منکھ دا سبھاؤ جدوں وی کِسے چیز نوں ملیا اے، تاں منکھ اوہ چیز نوں شوشن ضرور کر دا اے۔